Sayifitinde sawdu muuɗun kortunoji heso yimɓeeɓe fu ana jeha e finatawaa belsik. Mo tawetee yimɓe fuu ana njatorii ɗun kaa, Belsik tan woodani. <hesitation> Fay so tawaama goɗɗun kasen ana ton ka, ɗun nii woni ko neɗɗo anndani jooni.